جة الحرارة تكون اااه <hesitation> في النهار أفضل درجة أعتقد خمسة وعشرين ثلاثين درجة مئوية يعني يعني أحس إنها مريحة، وتسمح إنك تعمل أنشطة خارجية يعني أكثر من هيك والله بتكون وايد حار أما في الليل أحب أن يكون الجو أقل من عشرين درجة عشان أقدر أستمتع بالهواء الطلق وأقدر أنام باسترخاء